tuwɛɛnyuŋkpǝ wɨ ri rɨ bɨrɔsɩyǝ wǝǝ wɨ lóo toŋ lǝ wǝ́ wɨ lóo toolu loh oroŋyǝ. oturu kǝ́ a ya láa wɛɛ lö nyuŋkpǝ wǝǝ wɨ lɨŋ tɨ wɨ yee kɨrɛŋkǝ rɛ amaa gaamɛ oturu ŋlë a ya láa pɔrʊ lö nyuŋkpǝ la ariɛyǝ o mɨ ŋ co a nya lä wɛlɛŋrǝ fwanyɩ wɨ ri bɨrɔsɩyǝ la kɨtakǝ wǝ.,